Aceite vegetal chí rutejan ta ngua kevata daño, ta deen deen yó tá kiaga lia daño ñadeen yó ta yu ta kain ña aceite, ña vegetal jan ngu ña vaga tada deen u jun.